Aotra, folo ambizato, roapolo sy roazato, telopolo sy telozato, efapolo sy efazato, dimampolo sy dimazato, enipolo sy enizato, fitopolo sy fitozato, valopolo sy valozato, sivy folo sy sivazato, zato sy arivo.